ni na la em ni frut na ish ni nal lla ni nla rca mang, rca boit, rca llalseñ, rca llal shon <noise> ni ne rca tiemp nlaa nica gac te bseque nic chi ca beñ ne te bseque gac ish icane llaä ki ten base ti beñ chine bel te cubet ra chi top beñ ne ni llaä <noise> cada shel o rshil chebeñ chic ñiliu va ga lai shí que nan laa sheta rieñ ne lla uishi pues ñiliu chic ba se beñ chic top beñ ne, mang nic riane mayo pues sigac ba se ne beñ te ngoch, te ngoch se ne beñ chu ne lene top beñ ne <noise> ni llaäc ni llaäc chitop beñ ne, bal rui beñ lo mang ish ba re ni llaä gue ruñ beñ escojer ne con nac ni sac con nac ni <hesitation> ni nu maiñ lenne, ni sgac pues nic si ne beñ ro llu gau beñ <hesitation> junio <noise> ish junio rca ne lla mer tis julio ba se beñ se top beñ ne nic ba se ne beñ cubet que bal rene lo llu que ca top beñ ne lo llu pur lo llu rdiqui nic, ni cioll nish ru ne lla ni lats sheta nish nic Pur <hesitation> ni crioll ga nic nac huine hiu nis nu spe na lla ni lats pues sheta nish nic sheta nesh ne ni na ni lats <noise> rni beñ ña nic rsune ña llaä biats rsu ta bau a junio ah abril rsu nic abril mertis ba ca llab nicií pues nicií ni llab pues ba bga ne chic lla de roc <hesitation> rca biats lone lla de roc chi top beñ biats ga beu la gac beu laa nic <noise> mayo- mayo ria mang ria llalseñ ria <hesitation> biats, psi ra, te ra frut ria boit ra ria mayo pur, pues chene rdo ish chene rdiau ne biats sigac hui ni rdo nic rdiau sec bal stal ne ish bal rap beñ ne pues chito beñ ne bal sheta rap beñ por rsi beñ ne nubuelt ruña nis nubuelt rahuane nash ne chin nan laa rac ne nis rdu <noise> re beñ ne lene ish yeñne chic ba rri ra- ra te juge lene, chic nic ne gac nis ne rdau ne re nac llalseiñ con. <hesitation> Psi, mang nic nac rdau mas <noise> ru <hesitation> cona biats nic nac mas ru rduane.